Maskiq ommaq üteq tähtsäq as'aq, selle et sa ei saaq minnäq tegemä lõikust inemisele ja omma baktereid talle sisse hingata, selle et täl või <hesitation> tuu lõigõ mädänemä minnäq.